<hesitation> keyi ngi bwɔkwɔ ki yi mo mu koto ji ba mutu ɔnu uwufo mu koto ngɔ le ukpo idai gba ukpo ge mu ba avi mu udu ngɔ akeyi ngɔ shemo mi gyigyi ma idai ngɔ ka mi gyigyi ma anu ukpo eyi mu udumo ngɔ agbala yi eshi mo ukpo eri mu udu mo ngɔ gbala eshi mo ba ngɔ gbala oga ɔnu ukpo ba eri mu udungɔ ngɔ gbala yi eshi ngɔ gbala enyɔgɔ ma amama ezumakwɔnzu oba koba kukpenyi kuyi mɔ ɔte aku kuwane kwofi kwɔfi gba ngɔ na mu kurum ɔnu wofo kuma ngɔ mu koigodo ngɔ wɔ kudu ɔnuuwufo ngɔ re mu gyigyi ma ngɔ fya iyi esheshi mo ngɔ uwufo ngɔ ma ngo fya iyi esheshi mo moba apula enyi iya ifaru tayi ishe uwe uwe ɔnu uwufo ngɔ yi mu igyigyi ma ngɔ uwufo ngɔ fya iyi esheshi mo ɔnu kuma ngɔ yi mu ighighi ma ekweyi ngɔ fya iyi esheshi e ngɔ uwufo ide gba ukpo eshino iyi esheshi mune mu koto ngɔ yi mu ruze ikeyi ngɔ pwate Ɔnu uwufo kuma ngɔ yi mu luze ekeyi ɔnu pwate iri ra ibo idu onzu o sode akwai ɔnu uwufo ekeyi ngɔ pwate ko omashi a kpangha iyi iparu onzu uwufo la omoto gba akpawu le ngha kofi ugwu ɔnugawu dei afya iyi esheshi mo kena amma ɔnu uwu kwɔ kɔfi ugwu agɔ fya iyi esheshi mune ngɔ nyeyimo gba ngɔ le ukpongɔ gba ngɔ yi mu luze te ngɔ pwate ukpo akangha kufwa-a nzu eyi mu luze eke ngɔ pwate afe edawo meji onzu uwufo eyi mu luze tayi ekeyi ɔte oyawuma bo ebotayi onzu uwufo azangha te to oshingha eduma na woyi ekeyi ngɔ pwate aka ɔguze uwu edawo woo onzu uwufo tayi anyemo mu koto eyi mu luze eshi imo ba arika wu ekeyi onzu uwufo awawu ma ekeyi wyowu eyo wyo wu eyo gba elo mu amsa ishimo. ekeyi ide ma a mate akun onzu uwu bwɔkwɔ iyi egbo iyi esheshi ekeyi ate to meshi nghho eduma mbafɔ mu enyi tayi ofya eduma onzu wufo kuma ukpo gba azoto ikyonghɔmo luze lunyi wepo ko luze wala ko luze enzu wedo ko luze lunyi wewo ekeyi ngɔ pwate oto enzu mbafo mbafo kuma oza yite to lunyi laba a la hu shemo lunyi lu fya mo Ta yi kiye mu imama onzu uwufo angɔ le eyi mu eyimo ekeyi akun ɔguze uwu lutu-u onzu uwufo anɔma tele mu odo okpawu kuwo ekeyi aku ukpeji bingha eyi riyi foba onzu uwufo a nɔ fayi enyi eyi mo ama enzu odo kome de ikome iya iparu onzu eyi mu luze tele ekeyi ngɔ pwate ala efi atameji alaefi atama meji tayi uwufo aku luku-u uwufo alaefi ata ma tayi lo to-u ka lo gba mu onzu uwepu uga iparu tayi idegba ukpo ate aku-u. bwɔkwɔ te a eyi ya a ogele wu wewu ngɔ pwate eyi mɔmɔ ji-i agba efya ekpansu eyiewu uwufo iyi mɔmɔ tayi afya ekpa suwyi ewu fo aku oguze uwu luku u so eyi ilama mu koto ku yi esheshi eyi tayi ɔnu uwufo ngɔ fya esheshi ɔnu uwufo kuma ngɔ fya iya ra baya da bwɔkwɔ ngɔ fya iyi esheshi kowa de kɔfi kofi mo so yadda bwɔkwɔ oduniya nzu bwɔkwɔ eyi kena idan gba ngɔte kowane kɔfi gba ngɔ fya esheshi le inaji odo mbangha mo bene bgɔte kowane kɔfi ngɔ nyi eyi mo de Onzu ombambawu bane mo izote odo mba wu bene mu kudu kwɔle yadda bwɔkwɔ kudun zu kwɔle bwɔkwɔ kuyi kena ahɔte oduniya eyi tate koshi ugwu enu tayi idan gba ngɔ yi wu iri ma to ba ngɔ gyi ngɔ wo afi epyo amma ngɔyi irima mo kɔshi gba ku kpa meji dei kuyi bwɔkwɔ ɔzate ah lo kumgu ma ne ka ku gba kuyi inogɔma iyi ɔkwɔ ɔngɔgɔyi ma fo ba gba aku ku nyɔnzu le yadda iki mu igɔmale kungo ugwu onzu de akate kɔshi ugwu enu tayi ɔnu uwu kuwɔ ku kpameji de too ku sheke kena ku sheke tayie kuma kuyi inɔgɔma to yadda bwɔkwɔ kudu kwole gwɔ kuyi kena kuma kiyi mo ki du mu mba asɔnkunzu ki du mbetenzu ki du mbanyinzu mbaka nzu keyi mu imama har kɔri ngwu one ki kale kuma ɔbazu eza kuma kiyi mu nyieyi mole ishi te ki ma ira iyi bwɔkwo kwɔle kuyi kena <noise>